फल पहली हमुन केला ले ल्येन फिर वेते छिलीते हमुन वेते मिक्सी मा डान ,मिक्सी मा थोड़ा दूध अर केला डालिते अर वेगि मिक्सी करिते वेमा हमुन आपा चीनी डान अर चीनी डालीते हमुन वेते मिक्स करिते गिलास मा गाड़ीते बादाम - बुदूम दाईते शेक बड़ेते प्योंड़।